So un inni launiji ko wiyeete purple, mi siftoroya e rangooji moƴƴi laamɓe e dow mbilla. Sabu rewɓe ɓe waɗii baylito purple ko ndiyam tati e jooni. Nden ko rangooji moƴƴi habaru sirru, sabu o waawi hokkugo pinal, huɗa e jogorɗi.